أنا أفظل الموسيقى الهادية مثل الكلاسيكية أو الجاز الخفيف، أحب ها النوع لأنها تعطيني راحة وهدوء خصوصا إذا كنت محتاجة أركز أو استرخي بعد يوم طويل. الألحان الهادية تخليني أفكر بصفاء، تعطيني جو من التأمل. وأحيانا أحب موسيقى فيها إيقاع بسيط عشان تحرك الطاقة بدون ما تكون مزعجة.